Raha tianao hivoatra izany ianao amin'ny fiainana, tena tsaratsara ny m- mahita sy miaraka amin'ny olona isan-karazany. Satria raha ohatra hoe miaraka amin'ny olona mitovy fieritreretana aminao foana an, dia lasa tsy mahita ianao hoe rehefa hoe diso ve ianao sa tsia sa tsia. Satria, re- rehefa hoe hoe ohatra hoe manana fomba fisainana diso ianao, ka miaraka amin'olon-kafa efa diso fieritreretana koa, dia lasa tsy mivoatra ilay ilay fisainanareo. Nefa raha ohatra hoe samy manana ny fieritreretany, dia mba lasa miaraka mifampisintona miakatra. Lasa miara-mivoatra izany.